naam gan gudio dunia tauf hyo naam pesaa kaab hyo gan dikayo duniaa tau tam biraa fudetaa anan yedeen, nam gan dikayo tau fedaa malsuun hoo atin gan ilamaninen tetee hoo atin pesaa kabaat woan atin feet kulii hinmidafetaa amoo hoo atn gangudio dunia tetee amo pesa hinkabn hintabotaa, woyyu himidasituu atinen woyuu uff hinkarkartuu.